Ia, irô Iran ndreky koa resaka sakafo edy hivolan̈iny. <hesitation> Raha tena mampiavaka irô an̈y zen̈y amin'ny resaka fihinanan̈a vary, aharaka legimo asian̈a zava-maitso zen̈y, raha mahitso hitso àby io mampaman̈ingimangitry, mihin̈a kebaba koa zen̈y irô. Avô tian-drô zen̈y mihin̈ana <hesitation> môfo aharaka iaority.